To ɓanje jaman a yeni shi jaman ki yadda na ya ɓala ma ɓulloi me ah shaka ma siyasa a gatɨni, siyasai me ɗɨm wani timne yimau gɨn gɨn boka bo ko ɓin ɓullo ko kuma rage karatui me miya ɓale, boko ye karatui me dai wlom labmai aka ta labmai wowoduwoi nini an ɓalmai ko woiyi kasa aka taama gaano ɗumoi, na lab woiyi me, na lab woiyi me, bo da bo kai gɨn yinge ɓulloi me aka taama a lab komi da komi amma bo woi kai yinga ɓulloi mu ta aka lamai kai ko wone shaka ka kai goro mu, woo dɨm wane dɨm woiyi me, dɨm woiyi me, dɨ woiyi me, dɨm woiyi me kai woi kai jindai kai ma ka yinge ɓulloi boko yinge ɓullo kaima aka ɓalmai kai lab woiyi me miya bɨla wu tawu gorowo wun kuwu gorowo amma bo woi kai yingau mindei nini kuma ki yanda mɨn ɓala ka amɓo jamani me ahh moi ana yilma ɓanje mɨn jindai ku gaku la kamo woiyi me kɨduwa akɨ bɨn yi miya aka bɨn ɓalam au ɓalmai, dai wom gwang awu ɓalwo amma kaima ka bɨni ɓala ma siyasa liwo laki An ɓalwo woiyi me kima an ɓalwo woiyi me kime, an ɓalwo woiyi kime kuma wo kulli dau liwo dai ku gakui kɨdda jaman a kaghileto kowa shi jin dai bɨla wu bɨni woiyi me kime, woi yi me kime to boku gaku laki yere boi bo woi niimanau aka niimai boi mɨ dɨm niimani ka gommai ka ta modin boi kɨduwa boim ka wa niiman niim niimani, ku bɨn dei waku kare niime boiyi shimin ko ki ayim mɨ aku washe gorei nini ku bɨn ɓanje waku washe goreiyu ta gaan tun ka yimai woiyime a niime woiyi me, me woiyi me a niime woiyi me ku bɨni me ɗe ɗɨm boko doko woi woiyi shimi aka niimaiyu ai. Kɨduwa shimi mɨn jindai ka ambo maamu ku gaku la siyasa boku gaku laki mɨni moi ɓambɨren am kang netmani, ka ambo aku kang nermani kɨduwa dai lokoshi mɨ wun dowa awu ɓala ai me shaka ma wane shi ya woiyi me, shaka ma wane shi ya woiyi me, ka bɨn gangɨre bono ye na niime me, me ɗe aye we dai mɨ tsamani ma wutaungin, mɨn tsamani ma wutaungin, ɗɨm wutauwi an dema ayimi mi dama au pormayi ka wane, ka miyai me, ka miyai me kodi mammai, ka miyai me ɗɨnga woi wutau nini aku yimaiyu ku rieku ku lelle wutauwi Ku telle wutauwi ai, amma gangɨre, wu ɓale kai myim eh koɗi woiyi meka tak ye woiyime, ah maimako ah na tano ye ko dubu aru baat na tano ye ma dubu aru raap ka a dubu aru kunungyi na wi la dip mono wom ɗɨm an timne aima muu ah woi misali ki ɓanje bono ɗuwono na mɨbamɓiram, na mɨɓambɨram, gwang woi gwangnhu a ɗuwoni dimbino kɨduwa woiyi a ye kara, woiyi me aye woiyi me woiyi me aye woiyi me boko wi lakoowou kai dai kage wutau mɨ wun ɓala kaye mɨn jindai boku gaku la siyasa boku ɓale dip mammai shimi woiyu ah misali ki ɓanje amna, ai lokoshi mɨ wun ɓala ka dʊwoko amna a ɗuwoko na ayim ai woi wutau mongo mini aka yimaiyu banda ka yinge miya mongo ah woiyi me kime ah taku yu woiyi me woiyi me kime taku ya woiyi me, bo har kaye woiyi shimi dai ambo mammai au yilma gɨn goto mɨ gwang, au yilma gɨn goto mɨ gwan amma woi yi ka tako ɓoowu woma ɗilma, wu ɓelle bong mu, me wun belle bong mui me ah wowun bɨna bɨna me shi gaanwu ah me auwo wowun bɨnau wu ɗil wonduwoi walla ka jaɓe ambo. Ka jabe ambo, kuma mai yiwuwa kamo woiyi me wun yimaiyi ma au al lomongo lakiu kɨdda ka mɨɓambɨram au al lomongo lakiu kɨshimi ɗɨm woi yenau baka ye wondowoi kai gɨn koowo ma ka bɨm fa, woiyi me bono ye kime an gwang woiyi me bono ye kime an gwang nghu kɨduwa shimi dai lokoshi mɨ lomongo an ga la kamo woingini me, ka amme kumoni, ka al woiyi me woi gwangnghu, woiyi me woi gwang nghu, woiyi me woi gwangnghu, obo ko tako yi woiyi shimi woi na jindaiyu boko ɓalli an taye kamo wom ah na ɗil woi kwaya ta ɓelle long kaza an ɓelle nong kaza an ta ɓalli dim wane, wanei shi mandei wanei shi mandei woi purogururu dai lokoshi kai kangngha mu shi ɓalmai duu wane woi shi bɨna wom shi yimaiyu bo bale puroguru ba yadde, puro guru ba yadde yauwa shimi ɓala amma wane gangɨre ka doko ka gako la siyaso miya mongo wowun alla ampani ma siya sai yiwou, muya mongo wu nai ɓello wowom ɗɨm wowun ala wonduwoi lakiu, wowun ala wonduwoi nini lakiu kaga boko kɨshimi woi yena dei deiyu, ka ɗuwoko aka siyasori boko ye siyasai kai Ah boku wai puro guru ba ye kai doma nama baba eh me wom na wa amma me me kaza wom kai wa ɗɨm kalla damanje bo ɓanghoni gorei boku poroku bani wa eh miye woiyi me kime, mɨye woiyi me kime, waka tinne ɗuko gɨn jaɓɨma awou ko kallau amma boko ɓale na na ɗuwono amna dai wom doma la dip mono ah na na ɗuwono ah commissioner dh perm sech ah woi ka ɗuwoko kamo shimi dai wom dona gaanwo la dip mongo kai almai ki ka dape woi kai dappau, kai almai ki ka dape wokai dappau. Kɨdda shi woingini me por dumoi an banggho wo, ba baghke ɗɨm kai lau moi ka ɗuwoka gɨn wuni kɨduwa moi kai kura wuno, kai lammai bita ku ɗuwoku gɨn wun au kayo boowo. Kɨduwa shimi na jindai baku ye siyasai ma, daku ga laki ku bɨni yanda aku goto gɨn siyasai boku ɓale kawai kɨdo a nam na kime woi shimi woi ɓalai yu Dai yanda ka yimai dai ka bɨni ɗuko gɨn mina miya ka ban yadda aka ɗuko gɨn moi ɓambɨren mongo gɨn moi gaanwo boko bɨni yadda aka ɗuko gɨn wuni me wutau miɓala wun ɓalaka takoye, ka tako ye ki yanda wun jindai, to kowane shaka woi mu nini an bun mowou, kowane shaka woi mu nim an bun mowou kowane shaka woi mu nim an bunmo wou, kowane shaka a porma kai goto mongo bo pili woi mu nini an ɓalmai lowoi me lo yiwet, mui meme kimeu woi yikiu, kai goto mongo shenmongo anmani aka ta tar gaan kowa kai tar gaan mu, yerei ma au dinge ta gorowo ma kɨdda bɨla wu kuke kamo wom kai ya me, ɗuwa ɗuwa aka al amna gɨn kooni an ta mɨte torro aka al amna gɨn kooni bonni an ɓaima laali kara shi, ɓagh ɓanje woi ka yimaiyun. Kɨduwa mi, jaman ni a jaɓoto, siyasa a ga tito laki siyasai ɗɨm maimakon da wuwi ambo ko goko, wun kokari bɨla wu jaɓe wuni. Kɨdada gangɨre bono ɗuwono na wane na ɗuwo no na woime, de woi na jindai me bila ɗuwoni wonduwol rau aa na jindai kullum bɨla wu ɓale nani kullum bɨla wu ɓale nani. To amboime kullum ka ɗuko kai nindu, muru yiki ai, goto yiki, wanda ɓaa bokai kukumai gɨn ambo woi ka ala siyasai me mɨn lakii meu ɓanje boku taku me wom aku yimai, me wom aku yimai bo har kai ɓalwu kɨshimi bowu mone raap au wai kunung Bɨla shangni ɗɨm wu wai parau bɨla shangni wu bai baat kaga wu ɗighoghu dai. Wom an tarima la siyasa dai wu bɨni, aa me woiyi me kime an yima gwangru me wani yima gwangnghu, kamai ku dapɨmamu boomu fa mɨye woiyi me kime to puroguru boye la siyasa dɨm gangɨre puroguru aye ka wai, to boko wayi fa, boko ɓale na nowe yino nau woi kai nowa yiwou. Kɨduwa ambo mɨwun tawa goroghei gorowoi wun lammai ka yiwu wonduwoi ai, yiwu wondu woyi bo woi ki jaman mi ɓanjeu, mɨn jindai ka ɗighimu borehole ka dool mu borehole, mɨn jindai ka ɗignɨmu boiyi me, mɨn jindai ka yimu woiyi me to boko yiwu boiyi shimi, kowane shaka au ɓalmai ɗɨm kai madala bo woka wauma au ɓalmai shaka ma wane kin me wom shiya, me wom shi ya wando kowane shaka aka kang nghai kawai kowane shaka aka kang net woi ɓala ma ai mui me lokoshe shakam shi ya woiyi me a yino kaza ayino kaza, a yino kaza me me woi yi kiu, kai ka wai wom an taa gaanwo kai kai kawai wom an taa gaanwo kɨduwo woi mu nini an bun mowok kɨdda ka ye wom gwang amma bo har ka bale waka ye wom gwang nghu, gan gɨre na wai woi, na komai la amo daga nani dɨm ambo mono, tamyenmono ka bɨn woi taa gaan gana lakiu. Taa gaan woi gana lakiu kɨduwa shimi mɨn jindolɨ ku gaku la siyasa amma baku gamai ku bɨn wom ka yimai bo har ku bɨn wom ka yimoli, har ku bɨn wom ka yimai to woi wonduwoi nini an twi gaanmaiyu dai womaku yimai aku yimai ko shenmammai, aku yimai ko shenmammai, ki ɓanje me shiyi lo kalla laɓaki amma wom shi yimai ɓanje ai ko mum ɓambɨram wani yimai yu di kɨdda a ɗuwoni chairman ɓanje wom ɓanje woi mu nini aka kɨr mai gɨn shi ki alhaji audu shi kenan kɨdda woi mu nini yaa wuna raap meu. Kɨduwa shimi mɨn jindai kuye siyasa ku gaku laki amma boku gaku kamo wadre shompol ah woi ɓala ma shompol lakiu ah, boku gaku ku bɨn wom ka yimai bo har ku bɨn womu ka yimai woi mu nini an renɨmuu, mu dona mawo daga gɨlwol boi an ɓale me shaka ma wane shiya aɓa boiyi me shi ɗigha woiyi me, shi dola gwaime, bo har woiyi shimi shi goto kɨshimi, kowane shaka kai la kangnet woi damuwa mongo yiki ko kallau ko kalla wokai gɨn damuwau amma ɓanje puroguru aye mɨ domu shakam am ɓoowu au nai wonduwoingin gagga gagga woi wonduwoi nim awu yimaiyu ka ɓeɓile moi